Ny kapity io voro mitoboky anaty lakato, ka lafa i matory da mitotonga ka i eatsiny igny zany igny ro fiarovany ny gnainy, igny ro atysafotsy gnainy afa reo matory, miaro azy amin'ny nintsy.